Manahaky any bibikely samy bibikely reo zao, manahaky any vitiky regny hitako <noise> mifametsa raha iny la mifampitaritariky mbetia mberoa. Bakeo misy koa sasany, lafa mandeha vitiky raiky iny aloha agny, orihy azy baka afara atoa avao. Mifanampy zany raha reo. <noise>